<hesitation> Fagnamboarana pizza mahasalama an-dragno anh, <hesitation> pizza alongany vita aminà lafarinina fa lay araha fangarony avy akeo anh afangaronao <noise> legioma ohatra hoe pomme de terra, de afangarinao crevette, <noise> de afangaronao hena, de am'zaigny zany izy mba mitondra vitamine ho anao fa sy hoe sy hoe hitondra aretina.